إلا كنتي باغي تبى الريجيم خاصك تبدى تاخد الشلايض، فحال شلاضة الكينوا مع الخضرة، دير شوية الكينوا مع خيزو <hesitation> مصلوق مع الفلفلة حمرة، زيد عليهم شوية زيت العود مع عصير الحامض، الملحة و البزار. ولا دير العدس، العدس شدو صلقو وزيد عليه البزار، ملحة أو الكمون أو شوية ديال الربيع. ألا شد الحوت شويه مع الخضرة في الفران <hesitation> دير عليه غير الزيت، تومة، بزار، ملحة أو سافي